La manao azafady lay, la miala tsiny, miala fondro, manabataba anareo fa aminy ñy lera fivoria toy fa tara aho. La tsy mana ñy hovolañiko lay aho, la tsy misy raha hovolañiko ndra ii ro tó ñanakahy ndra zao ro diso e, lafa no azafady roe ñy azoko volañy amin'areo iaby eto toy rañandria; tara aho toy ka la manelingelina, la manabatabany ñy fivorianareo, la manapaky ñy rehakareo, la mana-dresake, manapañ'ay.